Yanu kumwaka uzima nem sikuku ziyane zinona kunda sana sani ya muhimu aiiya iyakwe talehe moja ndina malu mwaka akupele yani kumushukuru Mungu sana nakuzi mukwene yano ya kolelela kuti mwe natanji chaku malu mwaka Mungu mukunga vile vile isikuku inina ya pilino kaifulahia ayii iyakwe inani nane- nane nokupla kwino kukumanyila kwamba kuno nafumile kuu nachuranga kwiu kuvyalo chita chani wiza fiku mwezi wa nane inzana chino na linyile mchiku loleka nganala navuna uwanda kwe sikuku nane- nane <noise> yana kupelange indi ni fulazi yonsi kwasabu uku pelange chino kuchinila kuchilola chilu mumnganda nalichi nokuliya naaana nane nandaya lafiki yane kwendi yangizana tayandu guyane kwendi yangiza yamizaza nikino kuliya achi choko ichakwe nane- nane ko sikuku yakwena ninani nyaikuwa iku pande wani yani naikunda sana <noise>